أكثر شيء رومانسي شفتو كان لما شفت زوجين يتبادلو نظرات الحب في مطعم، وكان الجو رومانسي. كانوا ضاحكين ويتشاركون لحظات جميلة. زادة، كانت موسيقى هادئة في الخلفية، وحسيت بالحب في المكان. الرومانسية مش بس في الأفعال، بل في المشاعر والتواصل بين الأشخاص، وهذا يعكس جمال العلاقة.